<hesitation> د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که له کړاو پرته ريښتونې خوښي ممکنه هم وي خو کړاونه او ستونزې له موږ سره مرسته کوي چې د ژوند او د هغې خوښۍ ښې درک کړو او همدارنګه دا کار له موږ سره مرسته کوي، کله چې موږ ستونزې او کړاوونه ګالو چې موږ په ژوند کې قدردان واوسیګو او د وړو وړو خوښیو څخه خوند واخلو.